अगर मेरू अपडू रेस्टोरेंट हूदू त मी वेमा पनीर बटर मसाला चिकन बिरियानी आलू पराठा राजमा चावल और सांभर डोसा जन पारम्परिक भारतीय व्यंजन परोस दू। एक जू स्वाद और विविधता च ऊ पूरा देश भर मा लोकप्रिय च। अर कै त यू पंसद औंदू।